Nkyɛ mirisi akan wͻ edziban noa mu a, edziban a mobͻnoa nye "waakye". Na mowͻ enyisom dɛ emi na mebedzi kan anaa medzi konyim osiandɛ "waakye" edziban ahͻho biara wofifi aman aman nyinara ba Ghana ha no, wͻbɛka na wͻsͻ hwɛ a, dza wͻka nye dɛ dɛm edziban yi onnyi saso. Dɛm saso ntsi na mobͻnoa dɛm edziban yi.